אלמשְרוּבּ לי כִּיעְגְ׳בְּנִי הוּא לתָאי בִּנַענַאע, חְ׳סוּ יכּוּן סְחוּן כּנְחַט לסּכְּר שׁוִויא דיאל לאאתַאי חְ׳דַר וַרְקָאת נַענַאע טְרִיִּין כּנְחַלִיה יְטִיבּ שׁוִויא ו מן בְּעְד כּנְצֹבּ ו נְרְבּ בּאש יְעְטִי לרְגוּה, האדא למשְרוּבּ פִיהָא ללִמָה ו פִיהָא לרָאחָה ו רְמְז דיאל צִּיַאפָה ו נִיַה צָּאפִיָה.